<hesitation> nda̱a̱ rí na̱ni̱gu̱ꞌ rá, na̱ni̱gu̱ꞌ khaa ja̱ꞌnii, eyoo khaa tamarindo. Mí xúꞌkho̱ má mangaa, ja̱ꞌnee, rí na̱gu̱mamújúun rí thawuun ne̱ khaa, ikhaa como dulce mangaa drégo̱o̱ ne̱ ikhaa, rúꞌkho̱ mangaa, na̱ni̱go̱ꞌ róꞌkho̱ mangaa. Róꞌkho̱ juun fruta rí- rí naꞌkholo̱ pues. Mangaa má láxa̱ mangaa, láxa̱ kajéél mangaa, róꞌkho̱ mangaa rí ndasko̱ꞌ mangaa. Máján nandoo má naꞌne eyoo ne̱, nadoo má mo̱ꞌpholóꞌ ne̱ xkuaꞌnii, lugar rí mu̱wa̱a̱nló refresco, májáan má ne̱ mangaa, i̱wa̱á maján jyoo ne̱ ikhaa ke xó rí i̱mba̱ rí mu̱ꞌwa̱a̱ló ya ríí, iya rí gajno̱ꞌ awúun botella.